Mi yiɗaay wuro dow lekki, mi laatoto bana baccel pamarel tokosel to dow, mi jooɗoto to dow nder haakooji e bojji belɗi, gimiiji colli belɗi.